اه أفضل وسيلة للسفر هي القطار نحس فيها حلوة ومريحة لأنك أنت في القطار تاخدي وقتك أنك تسترخي وتشوفي المناظر <hesitation> القطار ما يضيعش عليك فرصة أنك تشوفي الطريج وأنت ماشية وتشوفي المناظر ويحسسك بج بأنك أنت أصلا جزء من الرحلة.